फ्रांस के संस्कृति कला, खादोक और फैशन यानी की टेकोका पहनावा के आस्ते जन्नी जाओ। टेकोके लोग खूब पार्टी करो और नाचो।